Dhadon Ireland tunnen, dhadon tun dhado dikkeyyo hamtua. Dhadon tunnen ishin bahari kabdi, bahari tannen ishin won guddan midafeti. Wor inaman kun duran mashuafa, mellifa tan akan midassa inama ishian kun duran. Dhadon tunnen bekinna ishian dhado yaani umaarufu ishia beken, dhado inama ishian kullin wot shirikie won kulli midafetuu. dhadon tunnen inama ishian sagale orruanen hiorreti. sagale aki horri horrit kannen tanfa kulli orrete, horri ishiatin ilalet. kwa ufupi horrinen hinfugetti dhadon tun.